Bon allah nbaté aykho hadama remme nbiréyé nbané wona kén bané féyindi angalah bata, séli allanbaté ké ga an thiondomé gna nokhoŋa, anganagni kémé séré magnanté, angangni kémé séré golou bourou gnaŋana, angagna kémé sara nposso sou, angala bata sou alanbatou kou béni angui débérini agan nthiondomé gnaya, ana ana an thirondiniya fi magnanté kébé gaŋa ana ké ŋankhini baka nthiondomé ŋa foné foné, foné maga gnémé bakéyi léwou, alada ken koŋodaŋa alkhourané gnimé anta salé salé gnimé bané anta séré latondini aya séré nbaka fi bourou gnaŋé ado fi khoninto gnaŋé, donk kéna alanbaté mokhomassouwa. Na séré ntokho angala batta ala bétiyé gnimé, surtout farla nikou ni droit gna mais, alanbétiyé gnimé na a gnimé na dou fo woutou dou daŋa, anga ké gnana alada, a gnimé banédo alaga khidini ti kéŋa, alayi ké mouli i koméŋa siri. Kenga kébé sirono séréŋa séré nbiréyé angala batta, kamara na bané koŋanda alanbatana. <noise> Ana wori hadama remou rokhoyouŋa rokhoyou na kou gnaŋéyi anta nowo dé i bé gana hara a ŋaniyé gna woutou nantaŋa kou rokhoyou gnanéyi, souwa khéri ga nké gnimé kané sou, alanta kilé kitana alana an thiondomé ké khakhandiniya anti anti gna anti rini anga koun débérini, séli khéri ganta kama nkané, alana kama ŋara ana diofé alanbatana ké ana i rokhoyé ngolé ndébéri mais a falénti sirona makha. A falé nti sirona kama makha, alan bétiyé, angalanbaté gna kama, douna biréyé nokho kori nala makha, kitéyé nala makha, khana léssémé a ŋouyouŋa wala nalo fi nokhoŋa anga korini bakka, ké na gna a khotégnani dé. Yo alan bétiyé npo kamoudounko gnani kou, fouré ranko béni gayéyi, kale, kara mokho diouwinto yogo, wala kara mokho bourou yogoni yéyi, wala kalé nali nagni fi bouré gna nokho, kentaala nbatana nkita adala kité ngana gomou. Kengada ala nbatana kitassou ga bétiyou kou béni débérini, adi débéri ti yakho gna mais fotanana wourédouŋa. Mais ganagni anga alanbétiyé ndébérini ti sondomé gna, <hesitation> finiŋa fini anta rono kou nokhoŋa sirtou, malla gada nthioutouri, mala gada an tanga fini yogoni cheytané rantan kitana aga sanga tinaŋa mokho yogo. golé nalla nbaté gna, a ŋa tou dina kéké gnimé ada ké gna wara kané kharaŋé, golé, kharaŋé golé, kouwani bétiyé gnimé yimé fondament gnimé, ayafayiké wokoudo salé ndo féyé nono bétiyé gnimé yimé kéniya a nan daga a nan goligna tan thienbé gna, a nan biré ti an thienbé gna, alagada touwakhou bé kinaŋa an touwakhou ké ana ngoligna téya, a na nthiénbé, nkéféyi touwakhou kéya a nan goligna ti kégna a na ké nafan kitta. Ké gnani alanbaté npo yimé yimé yimé fonda pask hadama remm na nbiré halalé, anga biré halalé ké yani <hesitation> alan bétiyé gnimé yimé yimé ala ga kébé moula hadama remme ŋa kéni ké nokhou wa. paski founbé bé raga a ŋala nbétiyou kou bonondini, wala raga an pini gnimé bonondini, douna dou nbiréyé npini nbonondini ké ni ya anga kébé yigana aga magna wala nga biréné kébé nokhoŋa a ga magna. Anga ké bé mourounou nara nokho a magna. Anga kébé kono a lakhéŋa a magna, anga gna ngolé bé débérini wala diéniyé kilé wala fo tana kilé aŋa kouŋa walaŋa séré tanani bonondini, kouwani fini béni angan gna kémé alanbatana kou aŋala nbétiyé <hesitation> ayikho angada séyi diouro ŋoutou angari diogou guidé nkama, fanké nguiri, doundo nguiri adi woy féyindi tél ké yani. Fofo ga soro gna kapamé, aga soro ntintondini méya alan koutiyé fé fotana fé, dina na kégna moula, dina gnimé yimé na kégna moula, dina ndo gnaméri kégnay kouwa paskalato da wo nan kéfiya wona mé raga, wona mé khanou, komou al faré ngada koŋoda mokho nbé nanti, wonto rono aldiana mangana toŋondi. O kha ranta toŋondini kha mo gana mé khanou. Alanta gnana moumini, alanta toŋondini ti ala abadane mangada mé missilmé angada khanouwa. Mais amé moussilmé khonakhou gnagamakha moumini fétaŋa. Ando séré béyi salini missidé bané khassou ya nthialini domé khanta mé moula, khassou mouminakhou nkingué khonou baka khakou nthiou khama khakou nthiou makha, khakou nthiou féti mouminakhouŋa. hakhikha hakhikha a khono kha bakka kha makha. Donk ati a khatala nta rono wonta rono aldiana moga gna moumini gna, moumini hakhikha gna. Donk anké ké alagama keufaŋa, moumini ga fétaŋa aŋa rono aldiana, wala donko ilfok wona wona ké nokhouwa féyindi, wo gna moumini khalsinto gnay fina, al léfinté gno makha ké gna, té wona mé khanou, wona mé raga, wona mé mé khanou, a wour wouré guébé gnani. Mé khanou, nta moula tora gan kitana anga séré sou moula anta moula tora ga kama nkitana. Anganta séré bé moula aŋa fo bouré sou khanounou akama nda, donk kénbiré kéni fo bouré gna. Wala donk wona mé khanou ala gano khanoundi mé.